اي اعتقد الحياة تصير معقدة كلما واحد كبر بالعمر لان يعني يكوم يفتهم اكثر يفتهم الي ديصير مو مثل هو وصغير وبنفس الوكت يصير عنده يعني سلاسة يصير عنده نوع انه من انواع الذكاء العاطفي الذكاء انه شلون يمشي يمشي يمشي يمشي مو الا ان يعني على كل شغلة معقدة يوكف لان يعرف انه اول وتاليها انه الامور راح تمشي واليوم يعدي